Io koa moa zany samby mana gny rapiny, ataontsika hoe ity zao frômazy ty zao mana rapiny manokany. Io zany lafa ataontsika hoe ampiasa pizza zany presque ilana ny hoe rapeva igny frômazy igny atao ambony pizza na hoe mofo. Sahalan'ny hoe misy hoe rapy lasary manga, iny koa zany hafa koa gny anazy. Fa gny an'ny pizza 'zany misy rapy manokany ho anazy manokany koa zay.